Ye Nungdaagang kanin gaalee ti veere nin nee tumini tii veere, mii daɓa linni ɗaa ɓan taka gee tumini. kemlem dee, jub dee, Kule dee, ɗwaa dee. Deen shi kangnu mi gee teen tumini kanin nee. Ti veere kemlem ka ɗili gom, kemlem ka ɗili gom ti veere na ɗili ka ɗee nungtahe kanaa tanghe ja ti ɓee nan ɓwaa na shuu lul shee ni wubna, nan ɗi ti veere na ɗee nungtanghe kanaa tanghe, nan ɗee nungtahhe kween lolaa ɗore weele na kanan lo ɗore. tanan kere jwa she lul <noise> na gap vue, Kwen nungka kemlem tin nee daa veere. ɓon tan shi Kule, kulee nan ɗilii ti veere naa gaa mare Jub naa ɗee nungtanghe na ɓaaka Kemlem loo ɗeelee. Nan gaa gaa gaa nan mare jub yinan tanghe, nan mare jub yinan tanghe, kween tumi ki kule kanan neen daa veere. ɓan naabokung kulee yelaako belle nii tee shini kulee nin gaa kini mare lul, <noise> ɓa tumi ti kule ka ɓo eere ka ti kule ka kule kule lul ɓo nan teen kinaŋ ka mare jub kween nuŋ ka ɓo eeren loo. <noise> Ɗwaa, Ɗwaan shi gaapen ti veere ɗwaa ɗii nan dina, nungtahen ɓweena ɓo veeren kanee naa ɗilii shop shop shop shop naa tee di lukoo tanan wii taa kweelegong kii lukoo baan nyinaɓo na kaptale, naa wolee fuu kan shina nan ɗin vee na loo di lukoo, nan ɗin vee na loo di ko nan wii nan yikrii, na benna teen kalua na yilina teen ka shininung nywaa ɗulna, kween tumi kii ɗwaa kanin gaalee kere voro ka ɗwaa ka ɗee jwaani daa daaɗuu ɗwaa ulin di yo nin gaalee ti veere, mwaa wii ɗwamon ka liɓee mwaa winan di ka shini nung yo, na ɗo ka ɗee lishee, shoka nin nee bi- biinin ti veere, veeren ne nii taa woteen jwaa niye ka lishee shanka nii neelee bi- biini nin koobii nee, ka liɓee ka bennaa teen did. Kween ye nungdaagang ka nin dit jeɓo kanin nee tumi ni ti vere ka nungbo tin naghe kep ganghi.